بدا يفتح الأبواب في مكانه، مكان الباب، كان يودية لمغامرة جديدة، ومعرفة تصير مكان يتخيله. وبعد فترة- بعد فترة من التدوير اكتشاف أشياء غامضة ما كانش يعلم بيها بك. ومرة- مرة عرفت كيف يتعاو- يتعاون مع الناس هذى، فى ناس غريبة، عرف كيف يتعامل معاها.